Ñy fomba ampiasany ñy elefan <shushes> ñ'orony zany: -Ampiasany ñy elefan ñ'orone andesany raha. manahaky andesany akata. andesany hany ho haniny ;manahaky anizao koa añojonany ñ'anany iñy laha lafa teraky ie. oron'iñy ro ampesany ;mannn ñy oron'iñy koa hahafahany miarony ñ'aine lafa misy ñy loza na ñy fahavalo manafik'azy. oron'iñy ro ampesainy. Na iñy avao koa ro ahafahany mañondro raha.